ניין ס'איז נישט מעגליך צו לעבן א גוטע לעבן אן קיין שוועריקייטן. יעדע שוועריקייט ווען די מאכסט עס אדורך ווערט דיין לעבן בעסער. א לעבן וואס פארט פונקט ווי מ'וויל קען אויסזען גוט פון אינדרויסן, אבער און אמת'ן אריין איז דאס נישט גוט.